Ti'ich bi'i najue abëka'am ka'ay adyun, je nak dun nyanem este <hesitation> je mëjk a'akxë al horno më este a'ax adyunën, yë ech mëbëjnëp njawe xyopë koch abëka'any pero kap nawëy neyb dun adyunëp o kap nëwëy pën dun xiaj na'ayxëp.